Ah pues este guꞌn nak guꞌn masc̲h̲e xlaꞌnma ix̱uxkwaꞌma guꞌn nak xkuꞌn c̲h̲uxkwaꞌ mol, mol ic̲h̲ë guꞌn be ngrediente xiu lo guꞌn bi ic̲h̲ë gix, bi gix xiu lo mol pues, gunu y stib izobna diꞌtsa ba guꞌn xlaꞌnma sdzaꞌl ldoꞌma ix̱ux̱kwaꞌma pues, ti nis giat, ti nis dziꞌng ic̲h̲ë guꞌn pues, gunu.